Komi canjata haa rayuwa am beko Sali mi canjam habre jei mi habu be himbe kala Mo MI meedi habugo be maako pat MI canjam laata mi medai habugo be komoijo min joodi jonde jam mi medai habugo be komoi haa rayuwa am.